איך וואלט נישט געגעסן פלייש וואס ווער געמאכט אין א לעב ווייל ס'הערט זיך נישט גוט און ס'נישט די נאטורליכע פלייש וואס אונז זעמיר ציגעוואוינט צו.